Waḃaiźa ífrigo. Wameina ñásooġuḃolawa, balaġaloḃuriame, nañaxoefiekaleoḃaan, námbenanee, máñaene oḃaan, náḃee tokaźib, móźizomii, tokaźib ópuṗ. Léġifopufihi aifiaġaɭoohãã kõtinuelmã, ñamañaroxoten źiduyo mañainikalereŋ káruna, oyameme káġaaḃun náhuyera źii- źifiayo. Ñásoo waḃayuźa íkudulus de kúġaḃun. Mañayameme náhuyera naraniźiiźũyõ nálemeɭeloġara nibibuõġaɭo kareŋ. Iñainioġaḃu mími nalalo. Móo kahaŋuġaɭenie kaźaġarañokamami.